د مسالو او د ترخه موادو ډولنه لکه سره مرچ یا پپریکا، تور مرچ، ا، زیره، زرچوبه، ا ا، چارمساله او داسې نور.